Eda ouen na esi iko obuzi ifa itat ye inna-e-ye egba ofe jang ebini ye anung a-akt’m mo akfm mo je gbo gbori gwud a zine, aktm mo je azine ma-a-amo muo ga oven ye anung attm mo ema egore gol no attm mo je azine ma ajeb mo gbogbori no attm mo je azine ma a jeb mo gbo gbori gwud akwok mo akwok mo aja idt be gbogbori gwud akwok mo afe ga leshi agomo je ahi dong <hesitation> erimi ye ma ayai mo ma mann, ma ese onngue be egonho api je ms e ton ga eyency akuok mo anura dem annonge mo arongo mo se azime ga uji ji, ebi ga eto ovum aboni akono mo ga esa azine a kono mo je gu esa ozine ma aboni afe mo ogon ada be ere je gu eyeng-e-afe ga wmm a du be ere ga umne afe ga eyeng ye arongo mo je azine effn ma ayene mo ne enung eftn, eftn, je ma jim o gon nuee ajim ogon nuee a zine ma ayang mo ayang me eyana gbo gbori ma agono awua ise emo ara atuk mo emu atuk mo azime ma ayene enuuk eres nwe be eshushi ma oeyene mo egono azan odoue nuhe denene e gono edo dogi ucane afia enung edon eshshin ulane afia enung eshi ese angue adam ihno ada eyak adana, adana mo ma. ạ amara okpugu akake okpug ye eneneb. De̱ne̱- ye arung ajiji ma asom gba ga dong agomo ara afa aji ye anung anyi ason unyi anyi wane odom e eresi e-e ere <hesitation> ga ise ye̱ odo̱m obɨ̃na ma edek azama izam je gbogbori gwud azina ga ote ifa ga enom anyi mo ogba sẹ ẹda nwe dudu-u-u-u eyana eyana je ezine afe mo ogon afe mọ ogon je azine eguro je gbogbori gwud ma ana akwo ana akwo e azine ma atum atum mo gbogbori gwud azine ma akono obɨ̃na ayo ma edok ayo afe ga ezɨ̃ba afe mọ je gbogbori gwud azine ma adomo izokpo enuno adomo izokpo je enuno, da sam ara ano izokpo esa agot ebini ma awobo agot gwa amo mu wobo agot mu ugba agot ma asom emo a-awobo agot emo awobo agot je azine gbogbori gwud ara afa agogi mọ edok ekpem ezine ikongọ eyana mo edok ekpem ezine ikongo eyana mo adoga mo adogo mo je ada ye anung adadana adana <hesitation> ada ye anung agaba ga uged ye enom ano, ye nungo anung aji beng dudu eboni ebi ivɨ̃n ye nungo anung aboni adomo yi-de-a- etutum <hesitation> ga ise ye ezam mea azanna ezam iwa jang nwe azine ma afe mọ ogon, afe mo ogon afe mo ogon azine ma tum atum mo azine odom yida enung egomo wa ise wa nwe je anung akomo akɨ̃m afe ga ivim nwe je awob mo agot awob mo agot awob mo agot ye kong ye ofa ye ezine Adọgọ mọ je gbogbori gwud azine ara adogo mọ erimi ye avaga mo ga ezɨ̃ba adana anyi osom anara okpuga ayo apigi ga obok, erimi ye ad-adogo mọ udog ama mo iwa ama amamo ga so-od ayo adana mo ov-ma ana-ada gari gang nwe ga-a e-e dem ana mo azine ma adana eyak aji eyak egbe beng iri gomo ayina ma okpɨ̃p ibo mo okpɨ̃p efa arongho mo azine arongho abi no-okpɨ̃p nwe azine arongo mo evononi efa evono efa ezime adɨ̃ma mo kpasuk wa beji ji ma nwe emo ara adana ma udana ga afia.